No son seguo de savei comme communica i gatti fra de loiatri ma creddo principalmente à traverso i ödoî. Un pö eh a-i ödoî di escrementi e da pipì, un pö dimmoghe eh in mòddo de gnaugnâ particolâ e fòscia comme i chen anche graçie à l'emiscion de quarche ödô particolare, dovuo a-i ormoin.